کارتون هغو فلمونو ته ویل کېږي چې ماشومان یې د ساعتېرۍ په موخه ګوري او ډېر ورته په زړه پورې دي. د لوبو د کارتون محتوا د ماشومانو له ژوند، غوښتنو او شرایطو سره په پام کې جوړه شوې وي. د ماشومانو کارتون لیدل ډېر خوښېږي، خو ډېر باید ورته پرېنښودل شي چې ټوله ورځ کارتون وګوري؛ ځکه چې د زده کړو مخه یې نیسي.